Fampiasagna siramamy sentetika alôha aminahy manokagna izy tsisy lafy tsarany e.satria io raha produit chimique regny mitondra aretigna. Tsisy- tsisy lafy tsarany izy aminahy fô lafy ratsiny fogna. Mitondra aretigny, tsy mahasalama.